जो हमारे बर्तन धोने की मशीन हा। तेतका उसे हा बर्तन धोना मुँज। अमुक तेंदो साबुन पड़नो डालनो। तब जाऐ कर से मशीन कम करा।